sarentin ak mara shanif ja kan unum ququrumsitiey guyakas kwanzia dirama paka safo mal' ishin bere muken hinjir, bere dida, bere ak monafa woishin dargetet hata mara sadetinen unum ququrumsitiey guyya kas, lila ququrumsati feeti woishinfa quuf kabd.